<hesitation> tiempo ná tiempo xa'á unxhininá kú kió, ku nguixhii kiu ku ini kiu ku xhita danguii ku nrida yo'o, yo'o marzo abril yo'o junió xon tiempo ko xa xhita danguité ya kukutá septiembre, ocutubre ni ka kuita nexa ku nguixhi, he ngua yo'ó, yo'ó marzo, abril kueni xaku ini xon uu uni tiempo ya ihó ñoni yá.